تعجبني هاي الشغلات جو جيمس بوند وما ادري شو أول شي راح أتفجد المبنى وراح اكون خطة مرة محكمة أنه ما- مافي فيها ولا ثغرة ما بخلي شي محل لأي غلط ما مستحيل وأني راح أجتحم ها المبنى وأنقذ الرهينة وصار اللي صار.